तन ता घोड़ा भी बड़ू होंडू और ज़ेब्रा भी बड़ू होंडू तेमा धारिया हुएँदी काली व सफ़ेद और जो घोड़ू छि सू सफ़ेद भूरा कालू कॉलर कू हो सकदू और जो ज़ेबरा छ सू घोड़ू बेटीन तेज़ दोड़दु ज़ेबरा जादातर जंगलों मे पायु जांदू और घोड़ा लोग भी पाल सकदन